gott kvöld og velkomin í kiljuna við hittum hér á eftir Ragnar Helga Ólafsson hann er með bók sem heitir bókasafn föður míns svona á mörkum skáldskapar og heimspeki þessi bók fjallar um það þegar hann þarf að losna við bækurnar hans pabba síns

Eiríkur Örn Norðdahl kemur og les úr og segir frá bók sem heitir Hans Blær fjallar um dálítið eldfimt efni og Sólveig Jónsdóttir hefur skrifað bók sem heitir Heiður hún gerist í átökum á Norður Írlandi

að gera fyrstu atrennu að barnabókunum við Brynhildur Björnsdóttir og fáum Þórarin Eldjárn og Sigrúnu Eldjárn svona grynnkum aðeins á þeim stóra bunka því miður gerir maður þessu aldrei nógu góð skil en hér eru Þorgeir Tryggvason og Sunna Dís Másdóttir já mikið af skáldskap þessi jólin og margt af því alveg prýðilega gott

þetta er miklu betra en þegar ég byrjaði að lesa bækur í kringum

þá voru bara fáeinir tindar vel skrifandi þetta er allt að koma

þetta endist kannski ekki við tölum um það við Ragnar Helga hér á eftir að hann hefur enga trú

bókin endist en hér erum við til dæmis með Guðrúnu Evu Mínervudóttur ástin Texas ótrúlega skemmtilegur orðaleikur í titlinum nítján hundruð og sjötíu en hitt smásagnasafnið hennar Guðrúnar Evu fékk ég í fermingargjöf þá

það nýkomið út nú ljóstra ég upp um hvað ég er gömul ung en það hefur mér alla tíð þótt svolítið mikið vænt um þetta fyrsta smásagnasafn hennar og nú kemur annað ástin Texas sem er allt öðruvísi þetta eru fimm sögur svolítið langar og svo mikill heildarbragur á bókinni þær eru tengdar innbyrðis sögurnar og það eru persónur sem ganga aftur eins og svo mikið næmi

svo ofboðslega góða tilfinningu og svo flink í persónusköpun heild ég sá þetta

stíga inn í hús þar sem hver saga opnast inn í herbergi sem eiga samt öll sinn samastað í þessu sama fallega vel byggða húsi mér fannst bara yndislegt ég tek bara algjörlega undir þetta hún er með einhvern galdur við að inn í og sem hún lýsir alveg en þar stígur hún ekki inn í tilfinningarnar en svo gerir hún það um

leið og hún nær smá sambandi við eina samstarfskonu sína þá allt í einu finnum við algjörlega fyrir hlýjunni hlýjan og ástin kviknar og svo náttúrulega í stóru

þar sem segir frá deyjandi konu öryrkja með m s sem býr við kröpp kjör og harðan kost og nær svona einhverju alveg dásamlegu sambandi við að hjálpar henni aðeins og þau enda í dásamlegri sælu þetta er aldrei einfalt hjá henni leiðina sem er áhugaverð kannski liggur í augum uppi en samt

tært um leið ofsalega flottar sögur og manni líður bara svo vel innan í þetta er svona rosalega mikil bygging einhvern veginn hann fer alveg út og suður þetta er þetta er stórfljót einhvern sem byrjar með þessum manni sem er líklega Ófeigur sem labbar með hundinn sinn á hverjum degi yfir Skólavörðuholtið býsnast yfir túristunum og sest niður að lesa gögn Karls

skrifa bók um hann og og hann gerir það nú svona öðrum þræði að skrifa um Dunganon en síðan afvegaleiðist hann hingað og þangað hann hann kemst í samband við hana Heklu sem vinnur þarna þessa rauðhærðu þokkadís með

sem gengur siðan aftur í ýmsum hlutverkum í allri fortíðinni

Snorra Sturluson og í Odda

Sigurð

og krossferðir já svona stór hluti af bókinni er er Jón Loftsson í Odda að segja

af forfeðrum meðan hann meðan hann er að svæfa fóstra sinn Snorra Sturluson og þar eru sögur af Sæmundi

fróða og samskiptum hans við Kölska og þessi stóra og mikla saga af af Jórsalaferð Sigurðar og afrekum í manndrápum á Miðjarðarhafinu þetta er ofboðslega þéttur texti og einmitt þetta vellur áfram upp úr kvikunni maður þarf stundum að reyna að ná andanum

ekkert hvert hann var að fara með mig nei

ákveður maður að fljóta með og njóta ferðalagsins þetta er svona bók þegar ég fór að hugsa um hana

allt þetta eldgos og

alltaf að tala um gjóskulög aftur og aftur og

líður eins og þessi texti sé maður þarf svona aðeins

að blása ofan af honum með pensli og

um einhverja borg og leið nú á haustið og hugsaði Sigurður að bráðum kæmu jól hann fékk í magann hann átti eftir að finna tíu þúsund jólagjafir hugsaði hann ég var ekki búinn að pæla í því kannski fækkar aðeins í liðinu núna svo á ég eftir að pakka

öllum inn og skrifa á öll kortin eitthvað frumlegt og sniðugt þetta svona blandast allt saman einhvern veginn þetta verður svo skemmtilegur grautur annað var eitthvað sem ég ég hló upphátt oft þegar það kemur svona ein

andann á lofti það var Andrés sem var maður og hönk

á barinn í held maður þurfi að beita sjálfan sig dálítilli þolinmæði en

ég fann

ánægð með einmitt skáldið Ófeig eða hver svo sem það er sem kippir okkur reglulega aðeins inn í nútímann og og

tengir okkur við hlutina mér mér fannst hann góður leiðsögumaður Sigríður Hagalín Hið heilaga orð algjörlega tvær ólíkar hliðar á sama pening Edda og

þetta er sjálfur kjarni bókarinnar í rauninni Edda er svona

sem ég tengdi svolítið við fyrst og svo kom í ljós að hún var kannski ennþá

er lesblindur og hefur alla tíð átt ofboðslega erfitt með texta að læra að lesa og skrifa þau eru sem sagt samfeðra og alin upp af mæðrum sínum saman því þær verða báðar ófrískar á sama mánuðinum eða eitthvað eftir skáldið föður þeirra og ákveða að ala börnin sín upp saman og það er svona baksaga sem við fáum en söguþráðurinn í þessari er í rauninni að Edda hverfur hún er orðin þá

allt saman á leiðinni

á fæðingardeild og svo hverfur hún bara gengur út frá nýfæddu barni og fjölskyldu og er horfin og Einar sem er veiðimaður og leiðsögumaður í veiðiferðum hann leggur af stað að leita hennar og þar byrjar ferðalagið okkar með honum og þeim mér fannst allt bara ganga frekar vel upp mér fannst hún halda rosalega vel á þessum þráðum bæði og þessari fléttu þar sem hann er að leita systur sinnar svo fannst mér reyndar aðeins í lokin þar sem úrlausnin er að koma og hápunktur fléttunnar missti hún mig aðeins en fram að því var ég mjög ánægð já mér finnst þetta mjög vel heppnuð

hugmyndir um heilann og um um framtíðina og alls konar svona hluti svona stórar hugmyndir og ritmálið sem valdatæki og kúgunartæki en það sem kemur síðan það sem

og þetta eru ofsalega vel teiknaðir karakterar bæði þessi systkin mæðurnar báðar mér fannst hún

ofsalega skemmtileg aflestrar og ganga upp ég er alveg sammála því að ég var eiginlega allan tímann að kvíða því að hún mundi valda mér vonbrigðum af því það er búið að leggja svo mikið inn

mér fannst hún næstum því missa boltann en mér fannst hún ekki missa hann alveg nei svo rétti hún sig aftur af og bréf í lokin og gerir upp annan lítinn þráð sem

laumast en já verulega skemmtileg lesning mundi ég segja staða bókarinnar úps það er nú dálítið erfitt en Ragnar Helgi Ólafsson er meðal annars að fjalla um hana í bókinni sinni sem heitir bókasafn föður míns

ekki að byrja á því að staðsetja okkur við erum hérna í bókinni þar sem ég hitti Braga Kristjónsson svo oft og við erum komnir hingað til að tala um bókina þína sem heitir bókasafn föður míns en af hverju af hverju af hverju fórum við hingað ja mér fannst kannski ágæt hugmynd að gera eins og

í gamla daga í upphafi skyldi endinn skoða við erum hér í í kirkjugarði nýrra bóka hér enda þær allar og þessi bók fjallar um bækur og lífshlaup þeirra kannski og er einhvers einhvers konar sálumessa kannski yfir bókinni og þess vegna kannski viðeigandi að við stöndum hér innan um ja

í gegnum árin sem maður var hálfpartinn búinn að gleyma já já já ég labba alltaf hérna og sé einhverja kili af bókum sem ég var búinn að gleyma að ég hannaði

gamalt trix úr myndlistinni að maður eigi í hvert skipti þegar maður byrji á nýju listaverki að finna upp nýja tegund af listaverki ekki bara að fylla í gamalt mót með nýju efni heldur búa til nýtt form það var það sem ég var að reyna í þessari bók mig langaði að gera bók sem væri blanda af hlutum sem mér eru kærir einhvers konar heimspekileg ritgerð eða ritgerð um stöðu bókarinnar kannski tuttugu prósent svo eru einhver tuttugu prósent sem er þjóðlegur fróðleikur svo eru þarna æviminningar mínar einhvers konar að því hvernig það tengist bókum og föður mínum og svo erum við með hitt og þetta óvænt jafnvel brandara

og ýmislegt óvænt og mig langaði að reyna að búa til svona bók sem væri í forminu eins og

en bein lína eiginlega þrívíður hlutur sem væri alltaf að pinga í gegnum allt verkið ein tilfinning svolítið eins og ljóð kannski en svona útgangspunkturinn er að þú ert að þú já þegar mamma var að flytja fyrir tveimur árum

í minni íbúð og og hringdi í okkur og bað okkur um að koma og leiddi okkur inn í bókaherbergið og sagði hér eru fjögur þúsund bækur ég get tekið

ég fór að hugsa hvernig gerir maður það og var að díla við það það ég ætla nú ekki að kjafta hvernig bókin endar en þær enduðu á ýmsum stöðum þessar bækur þetta er líka vandamál sem ég held að margir þekki nú orðið það er verið að takast á við það að bækurnar sem áður voru verðmætari heldur en heldur en seðlabúnt eru

orðnar meira og minna verðlausar staðir eins og þessir eru hættir að geta tekið við hættir að geta tekið við já já og

hverjum deginum sko pabbi þinn

og það fer alveg aftur í afa þinn þetta eru miklir

og trúðu á bækur og og lifðu í bókum ég ólst upp í bókaútgáfu eins og afi minn ólst upp í torfbæ það var bara svona staðreynd um líf mitt svo erum við þó maður sé ekki orðinn háaldraður þá er maður búinn að sjá það að staða bókarinnar

gjörbreyst frá því að vera miðlægur punktur geymslustaður minninganna vörn gegn yfir í það að vera sjálf að gleymast

kannski síðan hvernig þetta verk þróaðist þegar ég var að skrifa að ég gerði mér grein fyrir

að ég gæti ekki skrifað um stöðu bókarinnar nema skrifa um föður minn og um samband okkar og og hans fráfall og svo kannski gerði ég mér grein fyrir því að á endanum gæti ég ekki skrifað um þetta nema skrifa bara um missi sem slíkan og það hversu hversu frámunalega slök við erum sem tegund að sleppa takinu á því hvers tími er liðinn já hvað við söknum mikið já þekktur sjónvarpsmaður og bókaútgefandi hann fékk mjög vondan sjúkdóm erfiðan sjúkdóm jú jú hann fékk taugahrörnunarsjúkdóm m n d og glímdi við hann í í tvö ár áður en hann féll frá það er allur

fróðleikur og þú ert svolítið að rekja þig í gegnum þá grein og bara hvernig þjóðlegur fróðleikur er hugsaður hvernig frásagnirnar eru já já það var eitt af því sem kom mér á óvart þegar ég fór að fara í gegnum bókasafnið hvað

ljóst hvers lags magn

af þessari tegund og þetta eru bækur sem varla sjást í dag en voru sko stór hluti af útgefnum bókum fyrir til fimmtíu árum og og svo kom mér á óvart af hverju pabbi ætti þetta allt eiginlega ástfanginn af þessari bókmenntategund mér hafði fundist alveg síðasta sort þegar ég var strákur og ekkert fundist leiðinlegra en að hlusta á einhverjar hversdagslegar sögur úr einhverjum en þetta er alveg stórkostlegur stórkostlegur litteratúr einlægur hreinn og beinn og hefur yfir sér eitthvert æðruleysi sem ég held að hafi mikið að segja til samtímans þó að samtíminn sé ekki að hlusta ofsalega staðbundinn og mjög lítil framvinda akkúrat engin framvinda endalausir útúrdúrar

eru alltaf aðalpersónurnar það er miklu meira skrifað um einhvern stórkostleg vitund sem er geymd í þessum þessum bókum

sem var mér bara uppgötvun og mjög ánægjuleg en svo endarðu einhvern veginn með því eða í þessari bók að vilja í rauninni losna við allar bækurnar og vera bara helst í herbergi þar sem eru engar bækur já já og það og það er eiginlega kannski ástæðan fyrir því að ég er klemmu frá upphafi í þessu máli að ég ég á persónulega flókið samband við bækur það er ekki einfalt samband kannski út af því að ég elst upp á

mann langar að lifa lífi með lítinn lítinn farangur og vera vera frjáls og hafa pláss þess vegna í þeim skilningi er bókin lýsing á ósigri mínum út frá því markmiði að lifa við vitum að margir sjónvarpsáhorfendur á Íslandi það vildi svo til þegar við vorum í London á föstudaginn að við hittum hann á götu og báðum hann að segja

nokkur orð við íslenska sjónvarpsáhorfendur hingað er kominn Eiríkur Örn Norðdahl hans Blær er skáldsaga eftir þig og Hans Blær er hán var einu sinni ilmur heitir Hans Blær en er rosalega stór jafnvel ýkt persóna með mjög fyndnar og skemmtilegar einhvers konar árás á á hugmyndir okkar um sjálfsmyndina og jafnvel á sjálfsmynd sína eigin sjálfsmynd í raun og veru ekki vera neins kyns og ekki láta negla sig niður neins staðar úr verður svona frekar

ofbeldisfull árás á þetta sjálf en segðu mér aðeins nánar hvernig er þessi persóna hvað er hún að gera það tók mig alveg nokkur hundruð blaðsíður hver hán væri nákvæmlega

er ofsalega mótsagnakennd sagan í sjálfu sér gengur út á það að hán hefur verið að reka hæli fyrir í nokkur ár og upp hefur komist um mjög vafasamar tilraunameðferðir sem hán hefur staðið fyrir í felum og flótta frá lögreglunni og

almenningi og frá öllum heila sirkusnum sem Ísland stundum er þú ert eiginlega bæði að skoða þessi kynhlutverk og svo ertu að skoða við þekkjum þessar vélar sem ganga stanslaust þar sem allir eru kolvitlausir yfir öllu og

ein af þessum manneskjum

leyti en reynir alltaf að beisla sér í vil í raun og veru lifir og þrífst á því að það sé sem mest læti í kringum hana en eitt af þessum hugtökum nútímans er

og þá er spurt bara hvort að venjulegur gagnkynhneigður karlmaður geti geti skrifað um fólk sem er

það hann getur það augljóslega en hvort hann má það er síðan bara önnur spurning og hún er ekki beinlínis mín að svara ég skil alveg að einhverjir séu efins um það ég vona að ég fái bókin fái að njóta sannmælis hvað það varðar er ekki mitt að svara ég er ekki í

Hans Blær beygir orðið öðruvísi en er venjan hvernig er þetta þetta er

dálítið erfitt með að nota það

að viðurkenna það þetta er að einhverju leyti nýtilkomið venjulega beygist það eins og lán lán en hán beygir það til skiptis í þetta er dálítið mikið um þessa sjálfsmyndar pólitík algerlega og tilraunina til þess að vera einstakt sem öllum er mjög hugleikið núna einhvern veginn að vera sem

að biðja þig að lesa fyrir mig þú ert frábær

lesa fyrir mig smá úr bókinni hans Blær er tíundu aldar víkingur

elleftu aldar landnámsmaður tólftu aldar þrettándu aldar höfðingi og landráðamaður fjórtándu aldar

fimmtán aldar kaþólskur prestur sextándu aldar lútherskur prestur sautjándu aldar

átjándu aldar aðalsmaður manngerðin sem getur frænkum sínum börn og lætur kasta föður sínum fyrir hundana upp á sportið af því það er

að horfa á væla

milli þess sem les Nietzsche sér til óbóta lemur kellingar og verður ástfangið af hrossum alls kyns tuttugustu aldar

heil hersing fútúristi sem er svag fyrir

sem er svag fyrir leðurbuxum og sígarettum með munnstykki sem þvælist um sléttur Ameríku aftan í

lesta nagandi strá og

sér áhyggjulaus undir

í takt við teinasláttinn sem

setur tilveru hans stúlka í stuttum kjól sem kann sér ekki hóf síðhærður strákur með

barn sem vakir meðan drukknir foreldrar stunda makaskipti með nágrönnunum í stofunni útgerðarmaður á

og umfram allt annað tuttugustu og fyrstu aldar manneskja sem sökkvir sér í matreiðslu

ljóðlist hjólreiðar troll húsgagnasmíði a a samtökin gráa fiðringinn kraftlyftingar sem er alltaf aðeins betri jafnvel betri í að vera betri meira fórnarlamb en aðrir meiri sigurvegari en aðrir meira meira en aðrir og meira minna en aðrir gangandi og blæðandi sjálfskaparvíti úr kvíða og losta og vitneskjunni um að hán er yfirburða stendur öllum öðrum mannverum sem á undan

komu framar og hefur engan tilgang annan en að hringsóla akkerislaust um aðdráttaraflið í sjálfu sér hans Blær er draugur liðinna jóla þögnin og myrkrið og suðið í eyrunum

hingað komið til að segja sem minnst á sem lengstum tíma í sem flestum orðum

eins hátt og skýrt og frekast verður á kosið Sólveig bókin þín heitir í bókinni yfirgefur fjölskylduna til að meðal annars verja heiður þjóðarinnar sinnar

það er svona tvennt í gangi þarna þú ert að skrifa um Norður Írland og þessi miklu átök sem þar hafa verið og ja gætu nú kannski blossað upp aftur hvenær sem er já ég segi nú kannski

að það geti blossað upp með ofbeldisfullum hætti svona eins og eins og var á þessum tíma svona til níutíu og átta ákveðin ólga þarna undir niðri

kemur helst til af því að það er ekki alveg búið að gera upp þá hluti sem áttu sér stað á þessum tíma hvorki kannski fyrir þannig að það er kannski það sem er að aftra því að þetta samfélag geti náð sér almennilega á strik aftur eftir þessa hluti það eru ennþá mál sem koma upp sem ýfa sárin jú það eins og bara núna fyrir nokkrum dögum að þá

á atburðum sem áttu sér stað nítján hundruð sjötíu og eitt morðin þar sem bresk herdeild kom inn í hverfi kaþólikka í Belfast eftir þessa þrjá daga sem þeir voru þar að þá lágu tíu manns í valnum saklausir borgarar sem þeir vildu meina að hefðu verið írskir hryðjuverkamenn en þarna voru meðal annars átta barna móðir og prestur og þessi rannsókn sem er að fara í gang núna er sem sagt afleiðing áralangrar baráttu fjölskyldu þessa fólks fyrir réttlæti og og fyrir því að sannleikurinn komi í ljós

þú að skrifa um nákvæmlega ég er að skrifa um fjölskyldu sem að býr hérna í Reykjavík í upphafi níunda áratugarins þar sem mamman er íslensk en pabbinn er Norður Íri og saman eiga þau tvö börn í upphafi sögunnar þá verður það að faðirinn tekur drenginn og stingur af til Norður Írlands aftur til að heyja þessa baráttu sem þar er í gangi nítján hundruð og áttatíu og eftir sitja mæðgurnar og það er ekki fyrr en tuttugu og átta árum seinna sem að bróðirinn hefur samband við systur sína foreldrarnir bæði látin þá og biður hana um hjálp hvað

sundraði fjölskyldunni og hvað föður þeirra gekk til bakgrunnurinn er þessi átök og náttúrulega blóðugi sunnudagurinn og svo þessi miklu já það er náttúrulega það sem

þegar það var tekin af þeim staða pólitískra þeir fóru í kjölfarið í sem þeim voru afhentir og vöfðu utan um sig teppunum sem þeir höfðu þegar það dugði ekki til til að þeir fengju aftur þessi réttindi pólitískra kallað skítugu mótmælin þar sem þeir fóru ekki út úr klefunum sínum til þess að fara á salernið þannig að það varð eftir inni í klefunum og þeir meðal annars settu það á vegginn

og það eru til frægar myndir af þessu þar sem þeir sitja með teppin utan um sig og þennan úrgang á en þegar það gekk ekki heldur að þá fara þeir í hungurverkföll tvö nítján hundruð og áttatíu annars vegar og áttatíu og eitt þar sem þeir ákveða að byrja einn á eftir öðrum þeir byrja ekki allir saman og teygja þetta í rauninni yfir tæpt ár þar sem þeir eru að deyja einn á eftir öðrum til að halda

þá athygli yfir lengri tíma meiri náttúrulega fjölmiðlaathygli og meiri þrýstingur en það fór

ekki betur en svo að það voru þarna tíu menn sem láta lífið og þetta er svona þegar þú átt engin vopn eftir annað en líf þitt og vonina um að fólki standi ekki á sama um það að þá gripu menn til þessa ráðs og fara í þetta hungurverkfall en hvaðan kemur þessi áhugi þinn

mitt sumir eru með áhuga á Frakklandi eða Ítalíu en þarna finn ég mig alveg og amma mín hafði óskaplega mikinn áhuga á Írlandi skagakona frá Akranesi og þar eru náttúrulega haldið upp á írska daga á hverju ári og mikil tenging þar á milli en svo fer ég að læra stjórnmálafræði fer svo í meistaranám í þjóðernishyggju og þjóðernisátökum og inn í það blandast þessi Írlands áhugi minn þannig að þetta er svolítið sprottið út frá því við ætlum að vinda okkur í barnabækurnar fara í hina árlegu yfirferð okkar í þessum þætti og næstu þáttum með Brynhildi Björnsdóttur þú ert komin með staflann við ætlum að byrja

og Ragnheiði Gröndal en það fylgir einmitt geisladiskur með henni þar sem eru lög sem að falla vel við bókina líflegar myndir já mjög þessi bók eftir

og myndir eftir hana Björgu Einarsdóttur Drekinn innra með mér þetta fjallar um tilfinningar mjög gott fyrir krakka sem stundum skilja ekki alveg af hverju þeim líður eins og þeim líður hér erum við með framhald á bók sem kom út í fyrra minnir mig sem

enginn sá hundinn

um félagana köttinn og hundinn sem hafa lent saman í ýmsum ævintýrum Bjarki Karlsson setur þetta í bundið mál já hann í rauninni textar myndir á annan hátt en gert er í til dæmis jólin koma mjög mjög skemmtilega skemmtilega gert draumurinn eftir Hjalta Halldórsson þetta er

hann skrifaði bók sem kom út í fyrra minnir mig mikil ósköp já um Egil Skallagrímsson það er eftirspurn eftir fótboltabókum það er nefnilega eftirspurn eftir þeim svo erum við að lokum með

ég ætla að taka þær saman gamlir kunningjar fíasól er komin aftur aðdáendum sínum til mikillar gleði og Siggi sítróna sem er bróðir hennar Stellu sem Gunnar Helgason hefur verið að skrifa um í bókunum um fjölskylduna mamma mamma klikk amma best og pabbi prófessor þarna er komin bókin um litla bróðurinn Sigga fyndin þið eruð með bækur bæði saman og sundur mig langaði kannski að byrja á spyrja ykkur af því samstarf ykkar hefur verið í kringum ljóðabækur þar sem Þórarinn yrkir ljóð fyrir börn og Sigrún myndskreytir eða myndar myndar ljóðin mig langaði aðeins að spyrja hvernig vinnið þið saman kemur stundum myndin fyrst og ljóðið svo eða eða kemur ljóðið alltaf fyrst

það hefur nú verið þannig í þessum ljóðabókum þar sem ég er sagður höfundur og Sigrún myndskreytir þar hafa ljóðin yfirleitt alltaf orðið til fyrst en við höfum líka gert bækur þar sem er kannski myndræn hugmynd sem Sigrún hefur verið með en ég hef þá

svo sem ekki mikið um það að við séum að kasta hlutunum á milli okkar þó kemur það nú einstaka sinnum fyrir hver er aldursmunurinn á ykkur

þannig að hann er stóri bróðir hann er stóri bróðir já hvernig hefur samband ykkar verið síðan þið voruð börn það hefur verið fínt er það ekki Þórarinn jú bara mjög gott mjög gott samband

og er fimm ára aldursmunur á okkur vorum við

ekkert mikið að leika okkur saman

nú er komin ein ný sem að gerist í framtíðinni og er eiginlega svona pínu hræðileg framtíðarsýn já þetta er bara spennandi og skemmtileg ævintýrasaga en það er alvarlegur undirtónn í henni hún gerist í framtíðinni ekkert mjög fjarlægri framtíð og þegar þar er komið sögu þá er sú tækni sem við erum vön í dag hún

virkar ekki lengur það er ekkert rafmagn til dæmis og það er ekki hægt að not a tölvurnar og símana og þetta eru bara ónýtir hlutir og það er

kannski fróðlegt fyrir krakka að reyna að átta sig á hvernig slíkur heimur gæti verið

það eru til dæmis hlutir eins og þau finna yfirgefinn strætó já þau búa í strætó

þeim finnst þetta hið besta skýli og eiga mjög erfitt með að sjá fyrir sér að þar hafi verið fólk á ferð já það þarf að útskýra stundum fyrir þeim hvernig til hvers hlutirnir voru notaðir í gamla daga símar til dæmis hvaða hlutur er þetta litla flata dót þarna þessar

eru ótrúlega fallegar fallegar myndir og fallega uppsettar er mikilvægt mér finnst það mikilvægt og vona að það hafi heppnast vel Þórarinn hvað þarf maður að gera í kvæði til að ná til barna

að hafa góðar myndir ja það þarf nú bara fyrst og fremst að vinna dálítið í rími það er eitthvað í rími sem höfðar alveg sérstaklega til barna og reyndar

fullorðinna líka svo sem en síðan er það þá að hafa gjarnan einhverja orðaleiki og eitthvað svona óvænt og skrítið

svolítið bull kannski já já það er mjög skemmtilegt þegar það gengur vel en leiðinlegt þegar það gengur illa en þetta er svo sem alveg það sama að yrkja fyrir börn og fullorðna Þórarinn og við verðum hérna með fleiri barnabækur í næstu viku en þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld